Karazagna fianga- resaka fiangaliagna raha zava-kanto eko zô ôhatra fagnamboarana <hesitation> resaka moziky, fandihizagna, fagnamboarana instrument, fagnanovana décoration sy ny tarigny, sary si- magnano sikotro, magnano sculpture, magnano <hesitation> raha vita amin'ny poterie.